Jue ëch ajtyë në nëjuëb yë waj jo'ot kanë mëkuj këwëk dun kayëp jaduyë dun na yäj wi'inyëbëkëp kap myëk okyëp y mëdë yë zanahoria t'suxkë jaduyë dun jëxëp.